ഇക്കുവഗ ഇസ്തപദേ മരിയു സുലബന്ഗ തയരു। ജേസുകുന്നേ ആഹര പദര്ദമ് കോന്നി ബോജനാലു। സുലബന്ഗ തയരു ഛയ വഛു മരിയു। രുഛികരന്ഗ കുദ ഉന്തയു ഇവി ഛല തക്വോ। സമയമ് മോഹുതുല തോ ഛേസുകു വഛു അന്ധുലു। മുദദ്ദി ദിന നാകു നച്ഛിനദി നിമകയ। അന്നമ് ലേദ ലിമോന് <hesitation> രിചേ വേദി। അന്നമ്ലോ നിമരസമ് കരിവേ പാഗു മിരിയലു। ആവലു വേസി ഛേസുതേ ഛലു സിമ്പ്ലേ സുലബന്ഗ। ഉന്ദൈ യേ ദിശ് സ്വല്പ സമയമ് ലോ രദിയൌതുന്ദി। ഗുദ്ദു ബുര്ജി ഗുദ്ദു ലോ ഉല്ലിപയ മിരപകയ കര। പോദി വേസി വേഗിന്ഛലേ അന്നമ് തോ ഛപഥി തോ। ഛല ബഗ ദിന വഛു പേരുഗു അന്നമ് അന്നമ്। ലോ പേരുഗു ഉപ്പു മിരിയലു പോദി കലിപി ഥിന്തേ। സിമ്പ്ലേ ഗ അന്ദ് സുപേര് വേസവി കലമ് ലോ। ബഗ ചൂല് ഫീല് കലിഗിന്ഛ ബോജനമ്।